المواضيع لي تيعجبني نتحدت عليهوم هي المواضيع ليكتعلق بالتوعية أو التحسيس على شي موضوع ما متلا الموضوع المتعلق بالبيئة كيعجبني نهدر عليه أو كيعجبني نهدر على الأسباب لي كتأدي لتدمير البيئة أو كيفية الحفاظ عليها أو الحلول لي كنقترح باش تكون الحياة أفضل أو نحافضو على البيئة ديلنا